<hesitation> kat ta̱ muep la kut muep yin niak wul, kat la hen de shin shit yi de niak yi, toh hen pi ga̱ zem lokaci niak a lokaci pas, toh, nie ga̱fe niak pas hok a niak ga̱ ɗemen, a ma ko da shike ma̱p kwal a lokaci niak ga̱pe tong ga̱ nin tiak pia ga̱ de <hesitation> pe ga̱lang ga̱ adini ga̱ de ga̱n diin, toh nie ga̱pe hen tabata lokaci bi ga̱ sa hen kwal hen ni pas an nie ga̱fe pas a lokaci maar de kat yi ma̱a̱n de ga̱n shin ma̱a̱r na̱ ama la ma̱ tong mạ muen de ga̱n denang na̱ de kwal nie celebration muk ko bit ga̱ la nda tengnaan hok, tong kwal hen ni hen pi ga̱ zem a lokaci chrismas nie ga̱fe lokaci chrismas lokaci pe tong ga̱ na mu gurum ga̱pe shin yi gu kat suk ba, yi ga̱me yi saar ma gu kat suk ba, ɗem nde lokaci chrismas la do ga̱ na kowuru ba delu, mu de ma̱ kat sem nde ma̱shar, nde ma̱shar, nda̱ ma̱japna̱a̱n, nda̱ makopta ga̱fe ma̱ dade ma̱ kat sem ba, toh ga̱na lokaci chrismas na̱, a ko wuro de zem yi da̱ new year ba, ama lokaci chrismas, kowuru de nlu Ga̱ ɓot ga̱ shin yi yagurum ga̱ wul ba, a bit ga̱me chrismas hok ga̱na ga̱ wul so lokaci hok tong ma̱ kat ma̱ na sem to ga̱ na a bit ga̱ alokaci ga̱fe hen zem to de tong de tong celebrate de tong nin tiak pia ni yi de ma̱shar na̱ nḏa̱a̱n niak ga̱fe muop pen hok nie ga̱fe in de ga̱fe hen din kwal, gurum muop mu shika shika ma̱ dem in short ma̱ muop shika ga̱do lokaci easter ba se lokaci chrismas muop shika ga̱ de lokaci new year ba se lokaci chrismas kong chrismas kowuro tong gap fu, sobila nde ga̱ sek hen pi ga̱ zem alokaci chrismas, de kat ti de haar lua yi dong, de se gaya, nie ga̱pe hen dong yol kong ko da sheke lu men a lu ga̱fer to ama lokaci ga̱fe hen yol la kong bi ga̱ sa hen kwal hen ni lu men a lu ga̱fer dole tong ma̱ se gaya to ama dem de lu hok gaya kafin ga̱ na gaya se kong tar bat, to ama dole chrismas la wul, gaya do ko lu ga̱nang a kwai gaya, hen zem nie gaya, gaya anita̱ se na̱ ta̱ ga̱demen, hen pi ga̱ zem a gaya ga̱ tok, to kuma ga̱ na yowanci gaya ga̱de muop tong shit yi ga̱ tok hok se alokaci chrismas ga̱ haar lua kee, ga haar lua tolotolo, ga̱ haar neng, ga̱ haar lua ga̱ zem ga̱, har dip nde lua jaki, ama men ma̱mai ma̱ haar lua jaki ba to ama Mu lu kurung gə ma̱ niemen mu de lu kurung ga̱fe muop rige saba, muop saba ni detai niefe muop twot nde ma̱ tol muop de haar lua jaki hok, ama hen hen piman ga̱ zem man de shit de de celebrate a kwal nie chrismas de kat ta̱ tuop lua ta̱ tong, de kat sa̱ gaya ta tong hen pi ga̱ zem a chrismas ka ko bit niak ga̱nang. Chrismas ta̱ bit niak ga̱ demen hen de shin shiri nɗa̱a̱n taar la ma̱ de taar ga̱ sar hen lang ga̱de ga̱ shin shiri kwal nie chrismas, sobo nde ga̱sek hen rwan le ma le na̱ ga̱ pa̱e nde di ga̱pe hen taan de rwan ni, niefe ko chrismas ga̱nang hen de rwan a le ga̱ pa̱e. Dip ma̱shar na̱ muop rwan a le ga̱ pa̱e, ma̱ dem ma muop de taan ni tong da̱ pen kyaita de kat ta̱ fit, to jap na̱ ma hen de sarap muop le ga̱ pa̱e hi mat na̱ ma pa̱na̱ tong war ka ga̱ pa̱e la na̱ la na̱ tong kwar ka muk jap na̱ tong war ka muop hen ma hen niap san, ma̱ muen de ma̱ war gwen hoto ga̱shak ko ma̱ muen pa̱nang dem muen de ma̱ ɓuen hanɗe, muen de rwu kwalekwale tong ma̱ shin to ga̱ na alokaci chrismas nie ga̱fe hen de niak, hen pi ga̱ zem chrismas an nie ga̱fe de ma̱ shin ni nde <hesitation> jap na̱ jap family na̱ de kus nde hen de celebrate tin nda̱ muap so that ko la de an nang dai hen de tong shin shit yi hen man dai chrismas hen tong ba de lu, to ga̱ na hen pi ga̱ zem a chrismas nie ga̱fe hutu chrismas ma de sa̱-sa̱ele so soboda haka hen pi ga̱ zem a chrisma de Cellebrate chrismas e chrismas a bit a bit ga̱ demen, a bit ga̱fe muap la yezu to being a christian am a biologica hen a hen hen muap la hen an christianity muap la hen yol de na kasan an catholic kuma catholic muap respect chrismas muap respect jesus christ nie ga̱fe anita̱ nda men, bi ga̱ sa to bit ga̱fe muap la ni a bit chrismas, to bit chrismas na̱ ɓuen ga̱ na na hen din kwal nie kwal nie celeration maan kasan na̱ ga̱ na̱ a celeration nda tengnaan, ai celebration nda tengnaan muap ɗe pa̱e niak yi, to alokaci ga̱fe hen pi ga̱ zem to nie ga̱fe a lokaci birthday nda tengnaan, dole hen tong shin nde jap na̱, nde muan shi nde mat na̱, nde ma̱shar na̱ nɗe ma̱kotana̱, nda̱ japna̱a̱n na̱, nda̱ <hesitation> nda̱ makopta na̱ nda̱ ma̱ ga̱ niak yit na̱ ma, naan ga̱ na shin ka muap niefe muap man bi ga̱ de muap tong shin ni ba, saboda haka hen pi ga̱ zem man a bit cel- chrismas celebration nie ga̱fe chrismas na̱ a bi kiak a bit kiak kiak piak <hesitation> kiak pia chrismas a kiak pia susai nie ga̱fe muap la yezu alokaci hok <hesitation> ɗasa̱na̱ bi ga̱ sa̱ to muap kwal ni muap yin chrismas, chrismas na̱ ƙana birthday a birthday jesus christ so <hesitation> na nie ga̱fe hen-a hen-a catholic an nie ga̱fe hen christian soboda haka a dole ɗe celebrate chrismas yi hen gode anita̱